Ulemp uwí umpee pëŋal acíi ulemp eeforëmaatik. Eeforëmaatik ací ulemp uwíimee këëlempëná dí orënatër, orënatër ulempumëënţun an injí yëlun. Anjoo kárujúnkan bañaan dul, biinu lempí dí orënatër. Cíiwun ulemp uwí peem pëŋal mak waw, ţii umundiinjí, parësëk uwël uwí cinwun kaandoo. Awul uwí peem pëŋal, kaanjúnk iñaan. Maanjákar uleempërël úunkáa <hesitation> kowí kaapara umiinteera injí. Meenjá koonjúnk bañaan ţël kak ayi eeburotik iyi tu mëënjá koonjúnk bañaan ngul, montase montase imáage. Maanjá kaando ţí ulemp eeforëmatik wi cíiwunk.